<hesitation> ما تر اوسه خپله پيشوګانې نه دي ساتلې چې په اړه يې دې ډېر مالومات ولرم. خو يو ځای مې لوستي وو چې د پيشوګانو شاوخوا اويا نسله شته. ځينې مشهور يې فارسي, سامي, بنګالي, راګډول, <hesitation> برتانوي لنډو وېښتانو واله, <hesitation> سکاټي فوليډ او اورينتال لنډو وېښتانو واله دي. د پيشوګانو هر نسل ځانګړې بڼې او خويونه لري, <hesitation> لکه د پيشوګانو فارسي نسل چې دی, هغې اوږدې دي, ارامې دي او مهربانه دي. <hesitation> سامي پيشوګانې بيا هوښيارې دي, نری بدن او روښانه شنې سترګې لري. <hesitation> د پيشوګانو نور نسلونه هم شته چې د هر يوه خوی بيا متفاوت دی او ځانګړی جوړښت لري په کم تفاوت سره.